الصراحه على حسب الموقف يعني ، يعني لو موقف يستدعي اني ارن بالتليفون او هيبقي أفضل ان أنا ارن في التليفون فا بستخدم التليفون وبرن ولكن لو موفق يستدعي موقف عادي يعني ينفع فيه ابعت رساله لا ببعت رساله أفضل يعني ، و غير كده بردوا الشخصيات هي الي بتحكمك تبعت لها رساله أفضل او تلكمها في التليفون افضل على حسب كل موقف